<noise> Burosh imfani ki ci iga me ziirin da. Don ni di boro fo yan gono kan dona burosho din ziiriyaŋ me do hara bora sima a kani din fayda a te yaŋ. zama ni di burosho din a gwanda imfani kan aga te me ziriyan do hara. Zama ni di boro foyan gono di manti burosho no idu ka burosh ni dii boro foyan ba ŋwari kaani isi ma don idona burosho din dayan ki ziri kal nankan meyay ma hanan. Iga ka ci burosh gwanda imfani kan iga zirinda wadin agoyo no kan burosho gi te. Zama iga zirin da me don me hau mate dama sosai sosai, iga ka ci burosh wo gwanda imfani da go boro se. Burosh imfani aga baa gumo zama wallahi boro foyan di manki inigay moyay din burosh no wallahi nisi ma a kani don ni dii burosh wo agwanda imfani. Andameyze kan dooni a gway ni di da sinda asima a kaani. Kuma da'a manna te asima a kaani, iga ka ci burosh wo boro foyan ga bara don sabili da agoyo kan aga te aga baa gumo ni dii. <noise>